نفضل ان تكون عندي القدرة على الختفاء لانو الطيران مليح وحالة ميانو- لكن الاختفاء يعني هو شيء يعني <hesitation> ينحيلك وجع الراس وتقدر يعني تكون هكا باسط في وسط الناس وميهدروش معاك وميعيوكش